Нобаробарии иқтисодӣ яке аз мушкилоти асосии ҷомеаи муосир аст. Вақте ки як гурӯҳи хурди одамон сарватҳои бузург доранд, вале миллионҳо одам бо камбудиву фақр зиндагӣ мекунанд, ин на танҳо ноодилона, балки хатарнок барои суботи ҷомеа аст. Тақсимоти дубораи сарват маънои онро надорад, ки сарватмандон бояд ҳама чизро диҳанд. Ин маънои онро дорад, ки бояд низомҳо ва сиёсати дуруст роҳандозӣ шаванд.